Wi mada yaale, we gíta a btooti biindi ma, ndu ubiiŧa njali ma ugí ngi biñaŋ bii ssiti taa, umada waajina. Sadi uwom ma wi lígir, unbadu waaji liiti wiindi ma, wi ma Haala ma ñaanan unan wi yaa.